فائیو سٹار ریسٹورنٹ کا ویٹر بولے تو اکدم جنٹلمن بننا پڑتا۔ سب سے پہلے کمیونکیشن سکلز سولیڈ ہونا چاہیے۔ مطلب گیسٹ کو ایسا بات کر کے ان کو لگنا چاہیے رائل ٹریٹمنٹ دے رہے جیسا۔ گڈ ایوننگ سر، بندہ اکدم خوش، مادم ہوپ یو اِن جوئنگ، بولے تو دل اکدم گارڈن گارڈن ہو جاتا۔ مادم کے مینرز اور ایٹیکیٹ، مطلب پانی ڈالنا، پلیٹ سرو کرنا، کٹلری سیٹ کرنا۔ سب پراپر ٹریننگ اسٹائل میں، خالی کھانا دینا نہیں رہتا، پورا ایکسپیرینس بھی دینا رہتا۔ ساتھنے پھر آتی میموری اور پراڈکٹ نالج۔ گیسٹ بولے، بھائیّا اس میں کیا انگریڈینٹس ہے؟ بولے تو ویٹر بولے تو پورا لیکچر دے دیتے نا۔ سر یہ پاسٹا ہے، اس میں پارمیسن چیز، سن ڈرائڈ ٹماٹو یوز ہوا، گلوٹین فری آپشن بھی اویلیبل ہے۔ یہ اکدم ضروری پیشنس یا <hesitation> سمائل۔ کبھی کسٹمر لیٹ آتا، کبھی ایکسٹرا آرڈر کرتا ہے، کبھی ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے <hesitation> ویٹر پہ بھی اکدم شانت اور سمائل لے کے کام کرنا پڑتا۔ اوپر سے ٹیم ورک اور سپیڈ، کیچن سے آرڈر نکلتے وقت اکدم فاسٹ ٹیبل تک لانا۔ پھر ٹیبل پہ آرام سے بیلنس کر کے <hesitation> طریقے سے رکھنا پڑتا۔ ویٹر بننا آسان نہیں ہے۔